بہٕ ونن اکس یتھس کردارس متعلق اکھ دٔلیٖل یُس وقتُک سفر کرنُک طریقہٕ دریافت کران چُھ۔ سُہ گوٚو اکھ جنگل ییلہٕ تٔمۍ تتہٕ اکھ مکان وُچھ، ییلہٕ سُہ مکانس منٛز دٲخل گوٚو، تٔمۍ وچھ اکھ کمرہ ییٚلہ سُہ أکس کمرس منٛز دٲخل گوٚو تہٕ اکھ کمرہ کھول، سُہ گوٚو لۄکچارس منٛز تہٕ تتہٕ کوٚرُن واریاہ لُطف، ییلہٕ گھر واپس آو، تٔمۍ ووٚن پنٛنِس مٲلِس ماجہِ یِتھ کٔنۍ زِ تٔمۍ وُچھ تہٕ کوٚر۔